Pensu ch'a sarìu propi brava a musté le lingue, l'angleis, ël franseis e ël tedesch ai maznà a la scola, ma al e un po dificil a fese përché ëntà aghé avei 'na laurea specifica chë mi ai pa e alura pös pa